Ma'a tyëkachë yë uk es porque yë uk a'ax jua a'ax yë tëjk kuenda a'ajpë amukuk jyamyëdatëp ko'o mich nëdyum mam nëkx jyamyëdadam y kap nyëkëkayn wi'inmayn mëch a'ax yë y yë chidë më t'sëkxpë a'ax yë y mëd a'ax yë wi'inxëk tëkotyë tokatyë ko'o bi'i a'ax tyëjk tëñ ji'i jedun nëkx tyakach.